<noise> Ɓira ume mare fuwol bitengol <noise> biye waɗira <noise> fa'I wayewawiyegol kuje fewɗe ngure tekkongol <noise> e nyebu jutenaɗi